Ang mia norok no poriwui tongma nukkha. Ang norok no koi ekta kok da swngwui mano tei bohrok sakha swngwui mano hinui. Ang bohrok no swngkha norok tamo poriwui tongma hinui. Bohrok computer o tamo tamo manwui tong hinma no porilai tongo hinui sakha. Ang bohrok no teisa swngkha computer o fwnajaknai manwui rok ni bumung tamo tamo hinui. Bohrok sakha kaisa computer o motherboard hard disk monitor keyboard tei mouse fwnangjak tongo hinui sakha. Ang teisa swngkha amo baade computer o tei tamo tamo manwui fwnangman hinui. Bhorok sakha computer o kaisa printer scanner tei network adapter fwnangwui mano hinui. Paithakgo bohrok mia o aswk jora no porikha hinui sakha.